<hesitation> די בעסטע געבורטס טאג וואס איך וואלט זיך געקענט פארשטעלן <hesitation> איז אז איך גיי ארויס מיט מיינע שוועסטערס <hesitation> צו א פיצא פלאץ וועגן כ'האב ליב פיצא <hesitation> און... און שוין.